شوف حوس على خدمة في ال بلايص اللي ما يخلصوش غاية تلقى الناس هاربة منهم سما عندهم لي زوبورتينيتي دو ترافاي نتا فاللول ما راكش تحوس تخلص غاية نتا راك تحوس تدي اكسبيريونس تتعلم باش من بعد نتا تولي تفرض راسك و نتا تولي تخير فاين باغي تخدم